Leo ndia so ndia au tugas sa leo ndia jadi ita esa harus dukung esa terutama neu ita fai nasoda na.